Itony aby karazagna paty fantako: spagetti français a,dia spagetti rossini a, dia paty matsiro a, dia <hesitation> paty presto a, dia macaroni.